Ave, izin que la pressonalidá i el caraities el conjuntu de tolas cosas genéticas duna pressona más tolas sus esperencias i antocis, hormi passan los añus, quiciás que ca vés es más difici que el caraiti puea mual. Peru, amus, tamién ai de querel. Es izil, que si tú quieris mual el tu caraiti pos pueis deprendel i mual. I si no quieris... pos güena gana. Allá caúna peru creu qu'es emportanti siguil deprendiendu tola via.